د سکو ش شاوخوا یعنې چارچاپیره کوم خطونه څې دي د هغه هدف معمولاً د دې پ د دا ده څې هغه په تماس کیدلو سره وپیژندل سي څې دا یوه سکه ده او یا هم د سکې د تراشلو او یا خربیدلو مخنیوي وکي.